Mokoi vece ño etei ko aja iru tëtape ˂hesitation˃ año pe ˂hesitation˃ mbaeti vi ima aiko ˂hesitation˃ iru tëta rupi esa yavai yae ipuere vaera yaja ima gätu yaiko vaera iru jaeramo se aramueteño ayerovaye se aï ape.